Nutsk'ó 'ôngo rí b'ǚb'ü rí... 'ä̀t'ä jǘm'ü ná ts'... ts'ícubeta m... dyá ró 'ä̀t'ägö yó ndó'o yó ndémoxü, nú pântemoxü í... dyá rá mběs'i ó nú pôxtemoxü ó... ná ndôdyo 'í'i, eh... rá 'ä̀t'ägö jângo b'ǚb'ü k'a nú ngǔm'ü k'a yá ró 'ä̀t'ä k'a nú cubeta ó nus... ó ndó nú s'ôn'a má... b'ǚb'ü maládo k'a nú jônk'o mbǘ k'a ná jò'o plánta k'a gó b'ǚb'ü 'é rá kót' k'a nú ndó'o nú skuá'ma í ndé rá mbés'e ndé té'e dyá'k'o e dyá gó, dyá gó mbés'e dyá'k'o k'o yó 'òndémoxü o yó 'í'i dyá ró jyâmbü ndé nájar gá 'ë́nch'e k'a nú mája ts'ícubeta k'o yá rá té'e dyá rá pë́ji ná jó'o, ñá rá ndé ná nójo k'a ná xôgü í të́'ë k'o yó..., yó ndémoxü ó 'í'i

Nuts'k'ó má, rá né'e rá má... à San Mateo k'a í jñíñi, eh... rá má k'ájk'a nú flécha nú jângo b'á pédye gá... gá jé rá kjö̌gü nú k'a nú carretera k'a jângo dyá rá d'ágü, eh..., dyá má kjâjk'e k'a nú flechá à Servatorio, núdyá nú k'e dyá k'a nú flécha k'e dyá rá k'ájk'u k'e rá má dyá rá k'â'a que dyá rá para sä̀t'ä dyà nú k'a... à Macho de Agua, eh... à Macho de Agua ndó rá k'âjtk'o k'a nájnu flécha k'a ná ndóra ndó para sä̀t'ä à San Mateo, gí má tö̀rbab'ü jñáño à San Mateo pa ndó rá dyö̌gü gá ñé'nü ndó gá k'àtk'o, eh... má dyá rá né'e rá ndzhôgü gá ñé k'a Bṓndo, eh... dyá 'ḗjē para k'a nájnu flecha k'a rá s'ä̌'ä à Macho de Agua í rá d'ák'ü k'a nú flecha k'a ñé'e à San Mateo ndó rá p'ë́' à Macho de Agua dyágo k'a ná já'a para rá 'ḗ'ē k'a ñé'e yá má à Bṓndo í ngé dyák'a dyá ndó nú flecha dyàk'a para sä̌'ä dyá má à Bṓndo

'ä̀rä yó të́'ë́ ngéjnu e tía mí ná tsjómbeñe nù, 'ä̀rä yó të́'ë nú e tío mí ná tsjómbeñe nù

Nújyo tǐ'i, yó, eh..., yá ná nójo, má néji rá xôri jñátjo à nú méjm'em'e rá néji rá xôri k'a rá ñátji k'a rá mbéjp'i jângo gá dyêrp'o o juízh..., xí k'e dyá k'o k'a nú jñájto pero ná së́'zhi para rá téndigoji para xôri, mánch'aga, mánch'aga à têndi ó k'a gá jñá'a í p'e ná néjm'e k'a pjí'i ná rá gá néji rá xôri, 'índzora mézhe pero má xûri k'a rá ñátji í b'ǘ mé jé gá kjâ'a dyó k'o yó tǐ'i k'o k'a yá gí, yá gí nà nóji yá..., nú..., má... yó ts'ítǐ'i k'o... mí të̌'m'eji yó kjë̌'ë k'o yá kö̌gü k'a mí ts'íjk'eji, nú má 'ä̀ri mí jñá'a nú pájp'a, nú máma, mí ñátji jñátjo í rá mbé rá xôtpjü rá ñátji yá má, jângo mbé rá ñáji k'a yá ró xôra ñá'a nú ts'ítǐ'i o nú ts'íxutǐ'i. Dyá gí ngé rá jñátjo, rá jñátjo, e má dyá gó móji k'o yó mbúnxarü dyá rú ngâri dyá k'a k'o gú xôp'ütjé, má dyá má dyárú xôpji dyákja rá ñáji, dyajkja nú ñângistjya dyá nù, dyájkja rá ndára ñáji dyájk'a ñáji nú jñátjo, este..., k'a ngǔm'ü gá ñá'a dyà má k'a mí ts'íjk'e k'o ñá'a k'o yó pájp'aji

Má mí jíngua gá mó të́'ëgo jé, má rí pjö̌rüjmé k'a gó 'éjo ts'íngod'ü k'o jângo rí pájk'a 'ás'üjmé yó ndë́ch'ü mí p'ôk'ojmé. Eh..., má mí pójmi ndé... à jñíñi xútǐ'i k'o rá môjmé jé mí ndéjmi yó ndë́ch'ü gá mân'u k'a nú ts'íngod'ü, eh... kuá'a..., jângo b'ǚb'ü ná sà'a k'a ná ndá'a, jângo b'ǘnk'a nú sà'a k'a yá ná juë̌jzhi k'o yó dyé'e k'o b'ǚb'ü í rá tjë̌s'üjmé k'a nú tjújm'u k'a rá kâ'me para 'émbe 'o, 'o, k'a mí xík'ojmé columpio dyá nú 'e, 'e rá 'éñe ñá k'o í ñó'b'e dyá nú... rá ndés' k'a mája rá 'émbe k'a ná jára dyê'ñe, eh... tjó rá ndá'a dyá k'a má jândo ró ndóra, ndóra ndêstjo k'a nája ndó, ndó rá ñê'ñetjo k'a yá k'a ndú'u para 'éñe dyá k'a ná ndáb'e k'a nája, í ndó rá b'á'a dyá ndó rá né'e rá ndés'ü k'a nája, má rí ñî'pje, eh..., ndé rá pójtjü gá m'érga p'és'e yá nú..., k'a nú, nú columpio. Má dyá rá..., eh..., éñe k'a nája, má dyá rá xíjchjis'äjmé dyá k'o nú máji yó tjóngéjo 'ó dyájk'a rá k'âmbé dyájk'a nú tū́jmu, ngó ngére ná xíjchje k'a má dyá rá 'éñetjo mí dyá mí k'a ts'íngod'ü, jângor ná jês'e o jângor má jâgü k'a 'ùngo só'o k'o rá pjáma k'a nú xíx' dyá k'a xípji mí 'émbe k'íxpje, núdyá k'a ndó rá 'íxt'a jä̀mbe dyá k'o para que rá 'émbe dyá k'o jângo ná jâd'ü k'a nú ts'íngod'ü k'a rá ngéxpje k'a nú xíx' k'a rá ndä̀t'k'a rá 'émbe k'a nú ngó rá kjâ'a dyá nú k'a ts'íngod'ü, jér mí 'éngojmé jé gá kjâ'a dyá k'o mí jíngua

Nuts'k'ó májmu të́'ëgö ts'ímbáne k'o ínts'ítǐ'i, eh..., eh... para jêch'e k'oyó ts'íb'íjtuji, ..., um..., ná má... 'ó rá xíjch'a k'u ts'íb'ijtu pero 'ó ndé rá xátpjü... rá xátpjütjé yá kuá'a rá... yá rá xátpjü, yá ró k'ômbü k'oyó ts'íb'íjtu k'o rá jêch'e. Rá jêch'e k'a ñúchji pa ná... rá jêch'e k'a nú ts'íb'íjtu k'a rá... k'a rá ñátpjü má k'a ch'ímbáne, eh... yá ró..., yá ró... pjôs'ü nájnù ts'ísábana k'a rá pjôs', k'a rá pà'tjü, yá ró k'ób'ü para jñíji... pero má yá ná ts'ínójo mbérí k'e yá kjaj... dyájkjo xírá xátpjü, yá ró pòtk'üju ts'íb'íjtu k'o rá jêch'e porque má yó... k'u pjêch'i yá rá... x... jyé k'oyó ts'íb'íjtu, rá pjôs'ütjó rá pjë́xü yá k'a nú ts'ípájna yá k'a ná ts'íñátj... k'a rá k'ech'e é ña k'a ts'íjpantalo k'a rá kéch'e, eh... yá rá ndzhó'o ná pa yá... ngó rá pájtü rá jêch'e k'a yó ró ts'íb'íjtu

Nuts'k'ó má... b'ǚb'ü ná algo problema k'a b'ǚb'ü k'o yó ín pjámilia k'a rá, yá kjâ'agö kja rí jā̂ndā kjâ'a í k'o kjâ'a jì'i kja dyá'k'a k'a rí kjâ'a, eh... dyá rá 'ë́ji, dyá rá ñójm'e k'a ín ndzǔm'ü para que rá xípji pjék'o kjâdya má... jé gá k'a dyá k'o tántuji gí ñá'aji dyà, tántuji ñâji dyájkjo, dyá gá jö̌gü tjándúri legaji pjék'o ndéri má gí sô'n'e, dyá gí chū̌'ūji mejo jñátji ná jó'o pjék'o rá mbédye dyájkjo tánturi chū̌'ūji dyájkjo k'o rí légaji dyá í ñôji. í ñôji dyájkja k'o rí... tánturi sís'ích'u s..., sâri ná jó'o, póji dyàjkja rú ñá'a yá k'a tánturi, dyájkja gí ñáji s'ô'n'e dyájkja gí sángi yó í ñôji má cuidá k'o mbék'o, dyájkja gí mbéjkue, dyájkja gí s'âgü, dyajkja gí mânga rá dyák'u s'ô'n'e rá 'íx... pjék'o rí xípjü k'a í ñó'b'e k'a í jmā́m'ā pjék'o ndégo ín xíts'í, má jó'o gí mbéjkue angeze pero gá mbé k'o rí sôt'ü rí xíji ngék'a, dyájkja tánto rí mbéjkuebi jyês'i dyájkjo ñá'a, rá jó'o í ts'ârí ná jó'o k'o ín ñôgi yó ínjùmbue'e í ñí ñínch'ö́m'a í dyájkji kjâ'a rá, kjâgi pa rí sâri, dyájkja rí chū̌ji, mbétsári ná jó'o

Eh, mí jíngua pa... nú të̌'ëgö, este..., mí jā̂ndāgö gá mí mā́mā, má rá né'ejmé 'ä̀t'ä yó jyús... servilleta o máji yó nú kjö́s'ü k'a rá ndéxe, k'a rá kjö́s'ü k'a rí né'e angexe kjö́s'ü, eh..., pero ngéjo m... mânta k'o mí 'ä̀t'äji k'o mí ndzh..., k'o mí dyä̀rüji ázuca k'o mí póji mí jíngua k'e dyá k'o yó mânta dyá k'o rá... rá ndôm'a dyá k'a ná'a dyá k'o para rá x... dyójk'ü k'o jângo b'ǚb'ü k'a môgü à ñä̌'nä dyá ró pjö̌ngu ná jó'o k'a rá mbé'e ñá k'a rá né'e rá juë̌jch'i k'o servilleta 'o máji yó ngôs'ü k'e dyá k'a yá rá juë̌jch'i dyá k'o í'i má rá jângo yá mí 'ä̀t'ä angeze rú mí né'egö k'a jângo má já'a jângo dyá k'a. 'ó mí ñâño dyá k'a b'ǘ k'a nà kjâ'a b'íjtu k'a yá gí b'ǘnk'a gó kjôs'ü k'a rá xǘjkjü, í yá ndés'e dyá rá b'ób'ü k'o dyá k'a nú b'íjtu k'a nú... k'a rá dyä̀t'ä angezi k'a 'ùni mā́mā, í dyá ndó rá kíchi k'o yá k'a ndóra nú má jók'o ná só'o nú kjôs'ü nú 'ä̀t'ä yó nána, à, má dyá rá xôrügö í rá 'ä̀t'ägö k'a rí xíra 'ä̀t'göji í m'íjtu ín servilleta 'ó ín ts'óts'ü, jé má mbênk'o dyá k'o má mí jā̂ndāgö k'o mí 'ä̀t'ä k'a mí mā́mā, eh, 'ó máji yó ngó rá mâ'a k'a yó ngǔm'ü mí tía má... jé rá mâ'a k'a ngǔm'ü ín tía, má rá sä̌tji rá xí'i ngú'u rá tǐ'i, k'a nú tjǐ'i dyá gó 'ä̀t'ä k'a nú b'íjtu ndé rá jā̂ndā ndé rá sót'ü k'a mí 'ä̀t'ä po servilleta ó nú kjôs'ü, ndé ná s'ó'o k'o yó kjôs'ü k'o mí kuájtüji k'a nú b'íjtu k'a rá juë̌jchji, yá sí'i má né'egö k'o k'a ró dyá múxtegö k'o dyá ró të́'ë k'a dyá ró né'e dyá ró juë̌zhi ró xôrgo, dyá ró 'ö́jtü k'a nú b'íjtu í mā́mā para gó dyájk'o para que rú xôrügö para ró juë̌jchjigö ná servilleta o ín ts'ósk'a rú 'ä̀t'ä